Ta color jan kú, ja kuan, jan kué, ja kuii, ja kué já, ho o on azul já hu ju <hesitation>